Ireo karazana asa: mampianatry, manzaitry, mamboly, <hesitation> mivarotry, <hesitation> manobary, <hesitation> dokotera, <hesitation> rasazy, <hesitation> enfirmera, polisy, gendarme, <hesitation> ma- maramila